एबे मोर हेराईमा इमन्दारी त एगुडा डौले बानी हलौ ना एबे सबदिने जखनी फेरी एबे इमन्दारिय देखोले फेरी एबे उ काम हैने हलौ कतउ डौल फेरी हैने....हैने डौल हलौ उअ बानी । एबे जम्मे जना हमरे नहिय सोझ त नांही हतै, कुन्हु फटाहा हसै, कुन्हु बदमाश एबे कुन्हु कथी कसनक हतै हमरा एबे जम्मा जना के चिन्हलेत हैने बडहु । एबे हुन्का चैं हमरासे एबे यिहे इमन्दार बढिय रे एकरसे एबे काम निकडओके हतौ ,ओसने नै करे खोजसउ । एबे जँहावा देखावे परसै इमन्दारी ओहवा चैं एबे देखाओके जसने कुन्हु काम परलई, कुन्हु काम एबे हमराके देलई ओहवा चैं हमरा चैं एबे डौलेसे इमन्दारिता साथे नै करे परलई ।